gimúŧiri gingiti go gii jjéj, gii jjéj a dúniyaa, basgo wil títa a Haala ma hínooni anñaana ñaani fraŧ a fi ma húrin yaa umada teegle a fi ma. Bari so ugiti gdúba, ha ndu uyaa so ugiti nafúl wo de, hesgo ungita ayet? nda Haala ma wi ma añaana mo ujang a teega a wi ma, wi ma hi ñaanati wi. Dong ginti undúba, wii mmada gitile unan riibale, a wi ma Haala ma ñaanatini. Bari umada gínŧa wi ma tíngani wi ma raanan nduulu umada, unan wi giti, ganti ugiti mo gdúba, umada gínŧi a ginŧi giindi ma unan giti. A bjete biindi ma wi ma tingani, ŋayibo wiindi ma geenan yaanti batí, ugeenan wentele widu abów wiindi ma, ngula giindi ma geenan yaanti batí. Unangi ɓéŧ nduulu, ndi ñe nyaande habe wi gíw. Haa gin gitin mo, ndu ugóbir mo ngi gii bso, mada yaa mo gingiti ma mada matirra, bbasgo yaaŧi ma yaata a fiin bâan ma. Dong gingiti ma ñóbu, bari bâan ma ii tti mada yaa, biñaŋ ma giti bindúba, hinooni a laaŧ a fee fi angi giti mo. He han, ngi hi ma wooyini a mo, ginwoya a mo, fondi umaa tti gaadi mo mbii. Bari hal hi ma húri yaa, aa ggiti, aa ggiti, haa mboli hi ma Haala ma jooni. Uu ggaadi mbii, bari holla gaaj Haala ma mada yaa ana mada ñaani mbii bari, añaana uduulu wiindi ma wi ma húrin yaa umada, megsi megsini btooti biindi ma, umada. Halaa mmada wooye a mo hi ma húri yaa aa ggíti, héde mmadana yaa halaa mmada wooye, bari gingiti ma a mo we martir ndaani a btootim bâan ma mo halhamúdulay.